Ero dongiq-dongiq e nak- rekko eloqni sipaccarita padappadan dongiq-dongiq sikode-kode ni tu joloq nappai pada napaonini oninna ukkuni tu sipaccoritani tu padanna dongiq-dongiq